Eyato kande marasa di pasolo bobo, iya to itu anu di rebus di tunu soba di goreng, Iyamtu di rebus susinna utan, utan bayam dianu dolo di misalnya tu keju kita to walli ke jo pasa pura to di alli di bissai, mane di <hesitation> pabiccu biccuk. Puratu, dipatama kurin, purai dipatamai kurin di patamai wai, sola tu mai piccing, sia, kunyi, na mane di nasu. Ke purami, dinasu to di pato di kampai mi to anunna eh <hesitation> di palenne ni sola bobo. Wae Marasa to, mulai keden te bete di tunu, <hesitation> ikan anu <hesitation> bete dinasu. Eli dukalli, mane dipaccingi, dialai sissikna, dialai tambukna, di leto leto si biccuk. Purato to di patama duka kurin di <hesitation> di patama kurin di patama duka tu bumbuna sola kunyi, <hesitation> sia, piccing, campa ko manasumi to di palessomi sola tu utan na di pasikande bobo na marasa pa to. <noise> Eh duka to <hesitation> tu anu tu yang yang di tunu <hesitation> tu mae bete tunu, di patoa amioto sabunyo ampai den wajana, na den wajanna tu di patoppo itu pantama di pakende tu bete. Puratu pakende bete, di <hesitation> walisimmi anu <hesitation> to di olesimi anu <hesitation> minyak nama rasai di tiro supaya makempudu di tiro. Ato manuk di tunu, di <hesitation> kedek manukta tau kede manukta yatu di tingkang mane di gere. Pura di gere to di pebului, di paccingasan, yana mapaccing ma to di parokkomi baskon, mane di patuduka to eh sabunnyo mane di kejadimi wajan to. Di patoppomi tu manuk na di palodukuka anu <hesitation> kunyi, sola minya supaya marasa warnana di tiro marasa duka kande ta. Marasa di pasikande bobo, mane te <hesitation> bete di goreng, di sisiki bari di mane balasui tu minya. Purai palassuiki tu minyak di goreng mi manasumi to di palembami lao ko piring. <hesitation> mane te bete di anu di tumis di <hesitation> biasa di pasola utan katarrung, <hesitation> katarrung <hesitation> sola bayam biasa di pasola tumai. Iya iyamari to marasa di pasikande bobo, sisidugaki stumai na di gorengki tumai bete manuk, udang sola cumi. Di digoreng ngaseng to digoreng mangasang asang to. Purai to mangasang asang to di garagai bumbu mani di palenne di pasi kande bobo to marasa dianu ki to